دنداں دی صحت جڑی ہر کسے لئی بہت ہی مہتوپورن ہے۔ اسی ہر روز دنداں نوں صاف کرنے لئی برش دی ورتوں کردیں گے۔ اگر برسلیں سارے دانت اتے چنگی طرح توں دانت نوں صاف نہیں ہوندے۔ اتے دنداں دے بیچ جگہ برش نہیں پہنچ سکدا، اتھے کھانے دے کنّکے جےڑے توں پھنسے رہ جاندے، اکٹھ ہون والی بیکٹیریا ہوندی جس نال کیڑا وَدھ سکدا، مسوڑھے وچ تے بیماریاں لگ دییاں ہوندیاں۔ تاں ایہ مسئلہ حل ہوویگا، دانت پلاک۔ <hesitation> ڈینٹل فلاس کڑوی ورگا سادہ سادن ہوندا ہے جو خاص طور تے دانت دے پیچھے صفائی کر لئی جےڑا ہے پرتیاں جگہاں۔ اس دا مکھ فائدہ ای ہے کہ ایس نال دانت دے جوڑیاں وچ صفائی ہو جاندی، مسوڑھے نہیں سرکدے، بچاؤ ہو جاوے گا، جِسے توں بدبو توں مسکان دی سندرتا وَدھ جاندی ہوگی۔